Meenni ta inni queso ja io kodi ka'ando ta queso ja ke'e di'ikui nyii kutiu ndi'i ta inga queso io vitnaa queso oaxaca ka'ande kodi jiaani kuja io te jiaa kuja niiko'o ja xe'ejndo vitnaa jiaani kuja io i'ia.